rajawxiik b'la' qaqeta'maj waxu' <hesitation> lachen li ixaq <hesitation> ret- am kichukunek ret- am li ixaq ret- am kichpanek ret- am kirb'an ritaqkiil xaqara' rajawxiik wa qilan che qas <hesitation> k'o rino'jb'aal, k'o ranma' rik'in li achen wuxu' li ixaq xaqara' <hesitation> wa xu' <hesitation> qas qatzij kitij rik'in li aliit o kitijin rik'in li alaab' xa kela' qil riij <hesitation> kiq'ljinek wa qas qatzij kajwixek o kajwixtaj <noise>